Aroos wila re' re'aka wat'aliim wach han la la wila meer normal re'aka re' je' wula mood naye'em ruu' ruu' ch'ahqon acompañamiento ruu' kotaq k'uxb'al